Fagnamboaragny tee-shirt coton, hum sy aiko eky koa zany, laha ohatry ka mizaka anareo hoe ankazobe, salova, mety haiko mety lalako avao, fa gne tee-shirt ame coton zany da indreo ame amign'orignasa magnamboatry an'azy koa angamba, zone franche moa no malaza magnamboatry an'io da indreo agny koa gn'agnontanianareo an'izany, fa iay aty sy mahalala an'izany.